टॉर्च के मतलब होते अंधियारा म रोशनी करे। के उपकरण एकर बटन दबाई के बाद ए रोशनी करे। ल एकर बल्प या एलइडी होते एकर कारण रोशनी निकलते। बैटरी के कारण ए बल्ब एलइडी जलते रिफैक्ट के करना। रोशनी एक दिसा म चलते एकर हाथ म पकड़े खातिर। एक ढांचा होते टॉर्च के अंधियारा में रास्ता ढूंढे। बार कैंपिंग आऊ ट्रेकिंग म मरम्मत काम म सुरक्षा के कम म।